أفضل العمل ليوم واحد في الأسبوع لمدة خمستاشر ساعة، لأني هقدر أستفيد بالأربعة أيام اللي أنا هوفرهم أو هستفيد بست أيام في الأسبوع لو عندي مشوار أو عندي خروجة أو عندي حاجة مع أصدقائي لأن بنسبة كبيرة التلت ساعات بتوع العمل اللي بيبقوا في اليوم بيبقوا في نص اليوم في الوقت اللي بيتم فيه الخروجات وبيتم فيه الحاجات فا لو حبيت استأذن في التلت تيام هيتخصم مني إنما في اليوم الواحد أنا مستحيل هقدر اتأذن.